Canada ni chamung kwbangma tongo. Hayungni borok French British tei phatarni phainairokni chamung ni bisingtwi wngwi tongo. Staple wngkha maple syrup twijlangni chamung hasing panthor ni manwi tei kwtal manwi. Poutine kaisa chámung bai saka o chámung tei chámung bai chapjak abo belai kheno khárjak. Tourtière samungni pai tei mwtai tart wngkha phransi canada ni swkangni chamung. Hayungni borokrokni phan bannock kwchangjak ruti hasing panthor ni salmon tei bison hai khe thwngjak samung o nukjago. Twijlangni hasteo twijlangni chamungrok hai lobster roll tei belai kheno hamjakgo. Prairies rok alberta ni musuk masa hai khe khakchangma chamung no hamjakgo. Nanaimo bars kaisa thwngjakya chamung abo kaisa canada ni borok hamjakma.